<hesitation> fulo odo fulo na pikirite gbon me ye me na ani yeri i bele tein ye; dede me bio a saki te be be a bele se maba, meni iwo-inji, agbra inji oki ba <hesitation> isam na <hesitation> oporo oki ba meni ani telema faan ba meni ke bele bu sua meni ani ke biate odo flo sor, <hesitation> ani ke bele-bo suaba, i-ye so pulo ke suaba, i sanike suaba, i yo ke suaba; i fun ke suaba, i piki ani bele ma-ye me ke suaba meni ani se ma te gbain kro me te ani ngeri meni dere nwenii. Deri dei rite meni inji me na gbasi te bebe, i meni sin kroma, i meni mbra-otra taw te ke ani na naga gboloma te i yer so i fiei kma i-mo sua-e, yeri <hesitation> mbraka-o tra me ene bio tra saki so a ke an gboin-o, dede, enebaka, bobri, ba-so bio so a gbon-a inyo ta-a, saki memgba i mbra ka gboin-a ani flo me piki bele bra, an bele bra ana pi ke-a gboin bra, oju bio inyo nyo-nyo ani ke-ipri i mbra ka-otra a gboin i oju mene memgba inyo bin sra wer, inyo poko ta so-ofori; yeri ani fie go-go-e i bele tein fiei mbraka-otra gbon ani fiei go-go-e ina dein tein ye, sak-memgba ani ni yer-a fiei.